Toetrandra bôka Kôrea ndray zen̈y, a izy zen̈y koa fa hivera izy, a man̈intsy avy eo maiky hoe. Aviô koa rehefa andran’ny <hesitation> koa fa lera taona taona may àby in̈y zen̈y amin’in̈y ndray izy ten̈a mafana ndraiky a len̈alen̈a. De ava misy andrany koa zen̈y rehefa andron’ny asara zen̈y izy ten̈a misy ten̈a man̈ôran̈a be hoe.